Budaya neme Pakistan ia campuran neme tradisi daerah no pengaruh neme india. Aspek budaya neme Pakistan. Aspek bualoas, aspek nana'ak, aspek lagu, aspek agama, aspek bahasa, aspek tradisi no aspek budaya.